kaya do mifumakan di kam achanan de indi ka onan nimi nanata ama mido hiya hiya dunia hiya da bajia hiya bipya let de kaya indi kam indi kam mido hiya buran